Sooj miin ja ésonténiir babé noli basonténéér bololi bujoleey, aw bébajul utooj wara gufira gutaak, nubajul ufunuk ukaan maal nukaan faaf nulabéén ufaak nuŋaar nuréém.